Ny biby de zava-manan'aina manana fo mitempo izy, mazava ho azy arak'izany fa manana fihetseham-po tahaka atsika olombelona. Eny mety tsy afaka miteny izy hoe malahelo aho na tezitra fa itanstika izany a rehefa ohatra zao oe teraka ny biby anak'iray de tena mavita miaro ny zanany izy, raha ohatra koa izy zao oe misy olona tsy tiany de tena makahala an'iny olona iny izy ary mandositra de mamono mihitsy ara indraindray.